Kalixakgatlitan no chino wani tamakgkatsi kilhtamaku chiwani pulakatunu ankgo chi akgatunu mes wilakgo talakpalitilha kilhtamaku chi ekina lakgtsina talakpalitilha kilhtamaku pus ama enero katsiya ekinan kuesa lokgnunku tamakgkatsi winti nawana lu lha tatayani lonkg para atsa kin kachikin filomeno lhalu kats lonkgnun kana lonkgnun wilakgo kachikin lhalu takatsi lonkgnun porejemplo wilakgo chiama mwxico na pin eso puebla lu tamkgkatsi lu lokgnun lhalu lhalux katsi lokgnun atsa maski na lunkgnun wana ekinan filomeno mata para lhalununts lonkgnun pero wilakgo kilh ka kalatamatnin pulatamatnin lha nawana tlak tamakgatsi lonkg ama enero wi nawana ti liskukgo tuntsa tsen chankan wino tu nawana lhala lapara tsama enero chincho nawana lhuwats talakgpalini kilhtamaku enero winti nawana chununtsa tikackan pero kuesa laklhawa para xawat para tuntse i minpara tsam febrero tununts wanpara kilhtamaku natsukuparats takta tsama lonkgni tsukuparatsa nawan kuesa Akatuni min lanka sayin akatunu tilokgnun tamakgkatsi talakgpalitilha kilhtamaku ani tsama febrero i nuntsa leemanau ama kakilhtamaku chiwani talakgpalitilhama kakilhtamaku mimpara tsama marzo tsama marzo pus katsiya ekinan tsatsa tsukupara xa tamakgkatsi lhaknan akatunu min lanka sayin pero na lhaknampara mimparatsa tsukutsa tamakgkatsi tsukuni talakgpali chiekin katsiya makgats talakgpalini lgilhtamaku taxtakgtamani lhalh xtanuts chi xapulana lu takatsi xlokgnun unoxa chix litsukut kat katsi xlokgnun xlisputan kat i chincho pus makgat litaktani tsama no abril katsiya ekinan marzo kali xakgatliyan marzo cho tsukuparano abril tsama no abril lu nawana pus lu takatsi lhaknan tsukutsa no nawana wino ti lakapastak natsuku lakgakanan natsuku punkanan porque mimapa noxa tsama puchanan lhuwa ti tsuku chankgo i tsukutsa tanakgnan wino ti nawana nachan parak stap tuntse pus tsuku natarami xlinekget natsuku Para nalhkgoyunan chi wani laki wana tse na chan kstap napulh porque na natsukupara xa para pulh para e tsiya paero chi wani i lhuwa na tu tsuku sakgali tsama ta tachanan para wix nalha makgtakgalh e tsama no mimapa mayo wino nawana ti natsukutsa nawana natsukupara lakgakanan titsa kamakgatam wani tsuku talakgakanan pus chincho no lhuwats talakgpalini kilhtamaku winti nawana lha lu maskuju tsama machita lhalh lu maskujupara wakg tsatsa bomba li kuchun nawana pus lhuwats litawakanits liskgalalh lhuwa nawana ti tsatsa bomba maskuju na tsuku kuchinan laki no nawana pus natama axni na kilalakgchaan kilhtamaku axni na chan i tsuku no na na tsata awan na mawakani porque makgetinits xlikuxtut alisokg nawana lakgkanani matutsunajinits i tsatsaawan na kgalhi axni na chants porque pus atutina taramini likuchun chon tsama min junio axni no na wana lu lakgchamas junio pus na mimapats noxa puchanan tawan makgapitsin i Tsukutsa no tamakax para xlichanatkan como nawana pus xa makgtim para wintix chani xtap pus winti lakgstipachan nontsama ksap wi nawana tino tsukupara lakatuno lhawapara kumu nawana pus tsa pulaktu talakaskin cheama min kilhtamaku talakaskin stap talakaskin kux laxtim talakaskin wino nawana ti tununk tlawapara lha tsa nachan tsa man kux nachan i lhuwa tu wilakgo wilapa no chi ama tun kalakapastakparakan kakilhtamaku chi wani u ama an akgtim kat tsama noxa na kalakapastakan laknananin lhatu kalixakgatin tsama chinoxa titaxtu mayo pus lhatu kalixakgatlin kamapaxkuanikan laknananin kamapaxkuanikan para ti talamaku xnana natsuku kaxyawa natsuku tamawanan para xlhakgat para tuntse i nuntsa nuntsa an kilhtamaku tin talamakgo xnana wino nawana ti tsa lhaltu lama xnana lakapsatak xnana leeni parak xanat chiwani nak kaposanto pus na lakapastakma xnana naleeni para xanat para tunse i nuntsa nuntsa nawana chi an kilhtamaku chiwana akgtimkat chon tanupara Tsama no xa chin kachankan tsama julio nanuntsa wampara xa winti nawana no pus witsa lhikuxtu tsukupats lakgkuxtu para xawat chiwani winti laklankats xawat tsukuparats lakgkuxtu tsukuparats tawila xkikuxtutmima no tsama nawana stakma wino ti nawana tsukutsa no makgalama xstap stama xstap para ti nawana makgala stap tse makgala winti nasta atsa kachikin winti lempara lakatununk naleen para lakatunuk kachikin i na an sta stap chon mimpara tsama agosto katsiya ekinan chiama kachikin ama filomeno mata lhuwa tu nawana tlawakan atsa kachikin tawila xpaxkua ama kachikin tlawakan i lhuwa tu ma tin puxkuni kachikin maktsuki para takgaman no nawana tawilakgo no ama tawila paxkua winti nawana e bicicleta pokgosnun winti nawana burro pokgosnun i pulakatun pulakatunu chiwani tawilakgo conkurso takgaman waniya cho liminkan tsama pokgaman tawilakgo lhuwa pokgaman winti kaleen xkaman winti taleen na leen para xtaskin chiwani Xlitatawilat nataan talakgastanan i lhuwa tlakastan tawila porque xka xpaxkua kachikin i nuntsa an no akgtim xamana tsama titaxtupara paxkua akgtim xamana chiwanin tawila talakgastan i tsama titaxtuparakgo winti nawana pus chununtsa na ampara parak katuwan katsi para kilhaya staskujut nampara tsama nampara taskuj porque katsi chu kilhaya xtaskujut cho mimpara tsama septiembre winti nawana nampara lakatununk kachikin mimapa lakatununk paxkua lakatunu kachikin taputsastalapara lakatununk tampara i lhuw chiwani pulakatunuk chiwani wilakgo latamanin chiwani makgatsi chixan tse limakgkatsi lakatununk naan lakatunu na kipaxawapara kilakgastanampara luchi segun chi makgatsi chatunu chontsama octubre pus tsatsa nawana pus atsa wilapa ama chiwani tino chankgoni pus xamakgtimi winti wamatsa na xtsakgtsa nalu tsewaparakan tsama tsakgtsa nawana pra wixi Chanit chona tsukuya way min tsakgtsa nawana pus napina yiy para wixa kgalhpuant i lhuwa tuntse chiwani ama kilhtamaku talakgpalitilha kilhtamaku kuesa amalhi kilhtamaku kuesa lalhi sayin akatunu lhalula sayin pulakatunu chiama ani kat pero ama titaxtu kilhtamaku ama milhi aman kat lu lan chichini lu lipekue chichini lhuw tu laklhawakgolh nawana tachanan chiwani xyan chichini asta lhuw tux tawakat nkiw laklakgolh chiama laxux lhalhtu lu lhatu lu tlakg lalh porque porque untsama na kuesa lhuwa tu laklhawa chichini axni lu takatsila chichini i pupalktimi no tse tu lapara tsama katietni lguwa tu nekgo tsama <hesitation> xluwa tiet tanekgo parantun tse plaga waniya ekinan tu nawana lamakgo pus katsi xa ki malanakan dios chiwani tsawani katuxawat chiwani masputu pero tuntse laki lhalh nasakgali tsama tachanan porque ki dios kan kinka lakgalhamanan achatunu ekinan ilu lilakgatit nawana chixa tamakasu ki ki dios kan nuntsa Wilini kakilhtamaku chixan tlawani mimapa nunts tsama noviembre tsama noviembre axni nawana ekinan chix litsuk noviembre lhuwa latamanin lhalh lu nuntsa wankge ta talhawa chi xamakgast talakapastak tsama ti wani li linin kawanikan tin lhalh talamana taninitsa makgast lhuw akgtimi tradicion talismanin ta nawaniya ekinan porque chixa makgas chin kilhtsukuni tsama chi kalakapastagkan li nin chilitanu ama noviembre pues lhuwa tinawan ani kaxlawa para kapusan antsa lha maknuni para xnana parax teko chiwani eso tu lilakgapas naanin na an kaxlhawani winti li kaxlhawa laxux ti likaxlhawa para sekgn para tuntse maktasiyu likaxlhawanan i lhawaparakan i talhawapara xtalgalakan talhawa xtakgalakan ta an talatawa i nuntsa ti lakapastakgo tsama i polaklhuwa chiwani chi wilakgo uxa tsama nawana ti takanala talakgapas xtachiwin dios pus na lhalh lu talhawa xa tsama porque takatsi nawana na chi wani pulakatunu wilakgo tu ekinan kanalaniya ama kakilhtamaku winti Kanalani tsama chu mini xpap osu xtakg osu xteko chiwani pues pus u lakapastak tsuku na nalhawa para na tsuku kaxlhawa chona nakawilipara xa tsama lalitlaj waniya tsama ti mapakgsinan atsa na chachikin ama presidente katalhawa para concurso lha globo o mimpara tsama kilhtamakue para ti namaxtu priemro o segundo tercer lugar i nuntsa katalhawakan katapaxkuanankan kachikin ti tlak talhaman na an xglobo pus utsama tayani ti lha makgat na an xglobo pusmakgatsankganan i nuntsa naka kaxokgonikan kamatlajikan i ti lhuw tapaxawan lipaxawa ama kakilhtamaku chiwani talaman chono kitaxtupara tsama diciembre cho natanupara tsama diciembre na tsukuparakan lakapastakan chi chixan tila makgas tsama kilhtamaku tawilakgo para posadas tawani ta tamakgchokgoni tsama xsikulankan ama kachikin lhuwa fiesta lhuwa tapaxkuan tatalapara ama tanupara diciembre wi nawana ti lakapastak para Chiwani kilachinitanch tsama ki malanakan jesucristo waniya ekinan ti ekinan stalanimanaw ti ekin kanalania tikilakachinchi i xlikana nunts lha tsaman atsa kachikin xlikanunts xli putim mexico xliputim tsama katuxawat lakapastajkan chiwani kilakachinitanch tsama jesus amacha kilhtamaku maski katsiya lha axni lakachini pero tsa la lakapastajkan lhuwa latamanin lakapastakgo segun chiwani pulakatunu wilakgo e religion chi pulakatunu wilakgo tun kanalanin tanputu tamput tsama tsama xa tin takanalanikgo tankgo nak sikulan wanikan pus tatlawakgo x talhawalaxtokgo chi wani tse e chixa lakgtsinkgo chixa makgkatsikgo talhapa pero tsama xa no na tatawilipara xa ti ekinan takanalani jesucristo ti tamastokg taan nak templo e nuntsa en familia tatamastokg e maxtim tatawila tsama xamakgtim para winti ani makgat skuj ani makgskuj i lhuwa ti nawana pues e tawila vacacion i maxtim talila tsukukan paxkuanankan winti nawana na enfamilia natatawila i makxtim natala natawa tsama tu wanikan Fiestas navideñas wanikan i tipaxkuanikan i cho natsuku ta latayi para regalo lamixki para tintse nawana chilh xkgawach osu xteko nawana lichima para regalo o tuntse i makxtim talila winti nawana na tawapara tsama tu wanikan pavo waniya ekinan tamakgni i makxtim talila familia tawayan talekgotnun tsama ponche waniya ekinan talekgotnun y nuntsa maxtin talila porque choxa makxtim talani no ta kilhwantawila i nuntsa na tawilama tsama kilhtamaku kuesa tsuku lonkgnun lonkgnun tamakgkatsi kuesa winti kakatiya para xchamarra para chiwani i nuntsa chiwani ekinani makgkatsiya ama sputa akgtim kata chiwani talakgpalitilha kilhtamaku i nuntsa kalixakgatliyan